ס'איז דא אפאר מיני ביר און וואס זענען אנדערש און טעמים פארשטייט זיך. קעלטערע און ס'איז דא אלעמיני טעמים און ביר.